स्वाद से बिना समझोता करयां हम मीठा थै अधिक स्वास्थ्यवर्धक ऐ से बङै सकदा छन। कि हम जू छिन प्राकृतिक मीठू जू हूदू। जनकी सहद ह्वेगे या मीपल शिरप ह्वेगे वे ऊ इस्तेमाल कौर सकदा छन। अर सुबेरा टाइम पर हम काजू भी खै. सकदा छन खजूर भी मिठू होंदू।